Pi criari un musaicu si havi aviri la abilità di putiri travagghiari cu tuzzaredda nichi di petri o autri materiali ca si vannu a utilizzari ni la opera. È necessariu aviri già priparatu un disegnu di lu musaicu ca si voli criari accussì veni chiù facili seguiri e jiri avanti. Lu musaicu veni fattu juncennu li tuzzaredda di lu stissu culuri unu cu l’autru in modu di creari na imagini.